تحب <noise> يجيك تاي بنين أو <hesitation> وتعمل عليه جو؟ غلي الماء من لول <hesitation> مذا بيك ماء صافية باش ت- يجيك تاي نين، غلي الماء وحطي تاي في صفاية وصب عليه الما مرتين ولا ثلاثة. أغسلو كي يغلي الما اغسل تاي مرتين ولا ثلاثة، ومن بعد حطو في البراد وصب عليه الما سخون واحد أخر جديد او مثلا باش تعمل مغ- مغرفتين تاي حط عليهم ثلاثة مغارف سكر صغار يجي تاي بنين بالقدا.